Amagai auegekae amegamega ake akafau tsinekapa ainu aniani efua aga ake uma pea apea alao o'o afia foama afi'i uma alo ekupu koa una alogai apinauga mafe isai afaunii amue amai paguai aufele afeu alagai age tsi ao ekapa atsiafa tsina ao lai ainu kinai agu agemo koa apagai alao famili fou agu foui koa aifani'i agu a'story a'story elao time aisa kopoga apagai amai e'ai mo father man lau amau fou agau aniniani ago ala kekaoma kapaina fakapa muni fagu felo foui aifani'i famili fou falaakekua brothers ekefa'a fou falao famai kapaina paguai agakapa agagu aga survive agekaina aga kapai fakapai. Ina akapai kinai gaina time isai unainamai afipugu koa aga aufele agau afeu alagai alagai Lagai auegekae gapigapi akafau lapaina tsi ekapa, laitsi o o'o gaina ekae koa aga ani'i. Ani'i efua aufele, mo gapiai puo agu a'story elao time kapa aisa ekaina aga, lai agaukae afeu. <noise> ke kina isai <hesitation> kinai mo alao akapukapu inei akapuni, ekefa'a fou apeaisoge alao ago paiso a'check'ini amu keka felo o gakopoga a'check'ini efua amue. <noise> gaina paguai agu pinauga, <hesitation> ealogai kekae paguai aga alopinauga aloaniani afolopinauga aga inaemu agekimu. Aufakina lai alao apinauga, pagua aguaguga lai apinauga a'survive agu. Ago a'aga, afu afifina foama maga afauga, gaina pinaugai aga Alokapa sama paguai aloagu agekaina. Ke gaina alokapa afaekaina aga alopainao, papiau e'i aguagu alopalifua, alopaulaluni. Gapuo aufakina paguai pagua aguaguga gakoa iopoga, aufakina fapinauga famili alo faima kai aekainia fapalagaina umai agapinauga, agagu agekaina. Foama uma foama ageka alosurvive mafe fofauga, mafe lofauga sama mafe fofaufelo fofauniniua muni emu agu fopolaga gaina pinaugai fokapa. <noise> ke <hesitation> amamu paguai keagu ainai foafia, foafia magogo kepenio minomuai feka. Emu ago ago kapai kekaega keoma fopea foifea fopinauga, pinauga muni gaumu fopolani aguagu fopolaga fopinauga <noise> pinauga muni foloulalu aloma sama paguai alopinauga, pinauga alokapa Foama emuai ageka aloagu agekaina. Ke afolopapinauga alopainao papiau e'i agu alopalifua alogaina. Ke <noise> aufakina paguai agu aga. faima faima pagua alo elifu, inuinu o'oae kuku apala kela'a kepainao amu maoai kepalifua afeaini'i kai.